Ms je kwo ame na fi ma re kuo iziwo mi na fiye mare kuo iziwo na no ere mere na mare kua fi ye ma re mua ekie mare mua ekie bo oke no ere ro kpobi eje kpo no ma re zia fiho oto okere ejo ye then okere eda mare fi erase na era ni mare te weze erase na no era ma je di isi kapa na era isi kapa no <noise> isi kapa na je bee eje te horo no <noise> mare te wezea ma je te wezea noa re ti ugwe fia mare fio ereti muo ekpo oje kpo te oria jo no ma re fio ofigbo na kua fio eva ri to ofigbo na te kapa na ere muo ehoro eva ete ina re ti kuo iziwo fiye ma je kuo iziwo fie ire ti ye ku gbe avo avobasa no ma fi ye eva no na gbe eware uwa iyibo no emie ere na ma ve kua fiye eva we ri obo nana ho na eware na iye no we ve woi fiho oto then mare lu okere efa jo ma re mare fie ebe he na isi kapa na mate re ye ro the no ye hori no mare wozea mare fia ho era mare fi ugwe hiai mare fi arobasa hai mare fiebe fi hai mare fi eware iyibo ne re mere na fiha kere efa jo no mare je there re ejo era na muo ehoro evao oke kpobi no ma gwolo no ehoro te he sa ro ye kere ma sai zia fiho oto ere maro te eye na ire ro ye ije yenor ma re woai fiho oto are mua ere